Kuako jae ipuere vaera mbae yayoe pipe opaete ñae reta oyeta kua iru mbae mbae reta tembiu oyeapo pipeva retako kuako oyeporu jokua ipuere vaera yaitio opaete yayoe kavi mbae pipe vaerako kua oyeporu aguiyeara ikia